जू पैंगुइन छन ऊ ठःडा तापमान मा जीवित रैणू तै मोटी वा सही परत घनफराद रखदा। जैसे की ऊंक शरीर मा गर्मी बणी रौ। एक अलावा शरीर और पैर थै बचाणो तै एक जुट वेकी खडा रैंदा। जैसे की जू शरीरो तापमान चा ऊ नियंत्रित रो।